Lapicero mespatä wa'tyä jayu, wa'ktyät ntzäjku cuenta, wa'ktyät ntzäjku este dibujo, wa'ktyä este este wa'ktyä escribitzäjku algunas palabras, wa'ktyä este wa'ktyä ti'kaju este ja anotatzäjku alguna cosa pa wa' jana jampä'u, y wa'kum ti'kaju este, wa ntzyi cuenta pero puro lapicerupi'k, jiko' jete servitzäkpa lapicero para cualquier cosita para cualquier wa'tyä anotatzäjku todo.